Adikedaasɛ bii nɛra iŋɛ fu sɛla ti fu nyaŋɛ dikɛ a taalɛ basɛ e bii daasɛ e, la tari nimmu'urɛ mɛ, yɛla tu vom puan paa. Yia daana de la fu se'em daana ti la daam fu la, fu san ka dikɛ a duma taalɛ daasɛ bii basɛ bo e saŋa woo la yeti la daana fu la bala. Yele yele wuu fu san nyɛ aduma bee fu san ta tiɛ sɛla ti a duma iŋɛ fu la, la yeti la dɛna la sunsua. And sunsua la bala me la ka tari suŋerɛ. Bilam n bala ti tu tara Ziim zɔgalesɛ ba'a. Tara stroke la ɛɛn hɛɛn. Fu ta di'ɛn ti abunɔ abunɔ na'arɛ la a nu'o n ki. Maybe, daanse'ere sɛla ti nɛra iŋɛ e ti la daam e paa. Fu san lagesɛ bana za'a waabi iŋɛ fu suure puan ka dikɛ daasɛ a duma, la taeba'asera fum la bala. Nɛra san iŋɛ fu sɛla ti la daam fu ti fu ka dikɛ basɛ bo e, fum la eŋa tiŋasuka kan ana suŋa. And nɛrebayi san bɔna ti yele, ti tiŋasuka ka ana fine, nɛra la ta'am iŋɛ eŋa boti sɛla gee ka ti'isa ti oo mam yeti n iŋɛ ŋwana wa basɛ nyaa la yeti la ana zagela la ŋwani. Bala la adikedaasɛ de la sɛla n de n nimmu'urɛ paa tu vom puan Fu san tana daasa nɛreba ba iŋɛ fu se'em ti ayima me tana ana bala, tu wan nyaŋɛ bɔna la pupeelum la nɔyinɛ. La nɔyinɛ.